إجازة منتصف العام علشان أحس إنها تعطيني طاقة إني أكمل ال-باقي من العام، وتعطيني راحة عن الشيء والأيام اللي مضت، كوني معلمة في مدرسة ويكون عندنا ضغط كبير من ناحية عدد الحصص ومن ناحية كمية الدروس اللي لازم نعطيها. فأحس هاي العطلة كويسة لي.